Séé dɩí yɛ na dí wásí ŋsɩ dzawáa ñŋ dzawáa bɛmáa bɛ dzawáa tʋtʋbɩka yáa, séé álámɩnáá yɛ ɔ wásí kɛ? Ɩɩŋ dzawáa wásɩtɔ, bʋʋ bisí ñ gañ lɩmɔ, ññ dʋ kumóo, ñ dʋwá kumóo, ññ gañ límɔ, ñ gañŋá límɔ ññ dʋ yásɛ sóóni límɔ ŋá mɛ, ŋnáa? Ññ dʋ yásɛ sóóni <hesitation> ŋá laláa, ññ fi kóo kadʋ ŋñ ŋʋñsɩ ka fi ka dʋ fɔɔkɔ akpáa mɛ. Tɔɔ ññ búlé ŋɛ ŋáyɛ, ŋá mɛsɩná, ŋá bɔyɛ ŋbúre gbaagba gbaagba gbaagba bʋká bʋʋ ŋɔkɔsí bʋ tʋna gbaagba bɔɔ, yáa sɩ bé álá bʋtɛɛ báa aŋʋ tɔnɔɔ tíkíyá ŋbúre bɔɔ. Bʋ yelé bʋ ŋbúre bʋ mɛsɩná ŋsɩbɔɔ bʋʋ kpáta ka mɛsɩná tɛñtɛñ, ŋtɩ ŋsɩ ná tɩtɩŋɛɛ lɔ ŋñ dʋ ŋ vanɔɔ ŋñ dʋ ŋ vanɔɔ lɔ bʋ tá kɩní gnɔkɔsítɔ bɔɔ, ñŋsɩ límɔ lɔ ŋa kpáta mɛsɩná mɩnɛ, tɔɔ ɛɛ bʋká ɩŋ dúkú kakísa lɔlɔñka. Ñŋ papawʋŋ wáa bíɩ kakísaá yáa ññ mɔsɩ bʋká ŋñ bɛrɛsí dzawáa ká ka kélená-kélená-kélená-kélená, gíkɩtɔ, ŋñ gníkɩ ka kélená mɩnɛɛɛ, álɩ ñkaa mɩnísíɩ ñ kɔŋ kaa mɔsɩ bɔɔ ŋŋ gníkíya na wóto ñŋsɩ papawʋŋ wáa ñŋsɩ kakísaá yáa, káá ŋñ yɛ kóo ñŋdʋ kakísaá ká límɔ ŋbúre mɛ, ññ gnaŋsɩ. Ññ tɩnɩ dzawáa ká ka simina mɛ mɩnɛɛɛ álɩ ñ ná sɩ kakísaá wáana kaá fɛ ññ búti ka lísí ró ka búti ka tɩnɩ mɩnɛ ké fɛtɛrɛ-fɛtɛrɛ álɩ ŋñ ná sɩ ka simina, dzawáa ká ka siminaá kpála, ka siminaá kpáláa kóo tɔɔ díí mɔsɩ búkú-búkú fɩmáa ɛɛ búkú-búkú fʋlʋmáa abéé ŋírɛ gbɛtíka kóo ka dʋfɛ dzawáa ká na bʋká bʋ yɛ fɛkɛ alaafíya. Ŋnáa? Mɩnɛɛ baá gɛ dzawáaá dzɛ, mɩnɛɛ baá wásɩ dzawáaá dzɛ. Límɔ ŋbúre íí dʋ yásɛ ka gañ, ayé bíɩ bʋ taa bisí wóto tíwɔ liílenáá yáa, baá yála ka gɛ bʋná ró ka ka gañna ka wásí na dzawáa.